ང་ལོ་གྱི་གདོང་དེ་སྒྲ་ཤུབས་དེ་ཚད་མཐའ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙོན་བོ་ན་ཆུད་དམད། ངི་ལན་ལོ་ང་གྱི་གདོང་ལེབ་ཞེ་སེམས་དི་ཨུ་ཀྱི་སྒོ། ཁ་བསེ་ནཱ་དང་བཞི་ལེབ་མེ་ལེགས་ཕོ་ཅི་གི་དེ་ལོ་བེ་ཅི་ཕྱི་ལེབ་མེ་གཅི་ལོ་ས་པཱ་བླུ་ཀྱི་ཀ། དེ་ཆུ་བྱུག་ཀྱི་སྒོ་ལས་དང་གདོང་དེ་སྒྲ་ཤུབས་དེ་སྟར་འོད་མེ་གསེ་དེ་ཆུ་དེ་ང་ལོ་གདོང་དི་རེ་རྐང་གྱི་གླེ་རེ་གདོང་དེ་དགྲ་ཤེས་ཀྱི་ས་མེ་ལེ།